अ, बिल्कुल। नाईजीरियाऊ इतिहासऊ इद दिलचस्प तथ्य ह्यू दू। नाईजीरियाऊ सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता नोक सभ्यता दू, जू लगभग एक हजार ईसा पूर्व से तीस सौ ईस्वीऊ तक अस्तित्व दू। जू सभ्यता वर्तमान नाईजीरियाऊ मध्य भागऊ स्थित दू ऐ जू विशेषता आनू अनोखी माटिंगो मूर्तिया दू। नोक सभ्यता मिऊ कृषि रंग पशुपालनऊ माहिर निज, ऐ दो संस्कृतिऊ कई आधुनिक अफ्रीकी संस्कृतियों के तत्व दिखेतो।